<hesitation> אויב איך וואלט געהאט איבעריגע דריי-פיר טאג, וואלט איך געשריבן ווייטער מיין בוק וואס איך האלט אינמיטן שרייבן, און איך וואלט געשפילט מיט, <hesitation> מיט מיינע נעפיוס